Yevanró comida yee amari- amarillito kua kee ñuñe kunchi ya'a kunchí kee kua yujuna yuñuñu ñoi na'a nani yedio olla nayuu ndavai amarillito, nde an inixu koni yavayuu kundexu yundu vayo'o ndeyo ndeva'a kenró de amarillito de pollo.